Yande ko siempre ñamaeta tenonde yande kɨrëi yayapova mbaetɨ reve yakɨye porque jayae ko yandekɨrëi yayapova yandepɨa guaju ndieva jokuako ñamaeta mbaeko yande kɨrëi yayapova yayapo erëi jokua ko yande rerei öi jare se amaeva ikavi jare yande pueretava